. Ázo oriiŋo órerenaḃewaġaɭo oriiŋo fósi amooġo náiro nahaŋu náloom éñale. Bore amixamilalomin bórehaŋuniḃuiro. Wa amixamilaminoraḃi aerehaŋuniɭebuloos. Éñieñaḃanee néhoġa, nina límbulimbu aerehaŋuġalo moamami.

Waw oriŋo dabor áá- amooġo úlu úlu naware oriŋo puruġaɭo éñale neźon. Ázie waneriŋa sepur íñiwa niźon. Dõk mómusie ée- múnda muśemomo numuġajahali niaferġaɭo áñi oḃose, áñio marereŋ pandã kuŝeŋ oro nófon mareḃureŋ. Tewa wameina puruġaɭo íñiwa niźon añiḃose onanahonahonaho onahoġuñafieŋ bádubadu. De onanaho aḃosemi nuġuriŋeni bádubadu, nuġulimenima. Mamo mími nuġunaźixombole, źixomboleġuñadia kuñasu, nuġuna baɭiḃaɭa kuŝãbaɭiḃaɭa núġuḃelo afiamiġaɭo aa- akoniñalem. Bõ kuġuŝaŋ kíġi ku- kuguniġaźonen éñi, kuġuŝaŋ kíġi anemelem kuguniġaźonen éñi. Bádubaduḃomuṗe, kuḃosu kuḃosu baɭiḃaɭa doġuña- boġuñaloxaren bahale bádubaduḃo dõk niġuriŋeni sionanaho aḃosemi aźabibia ahaŋun oriŋe busiseli. Namomuźiahalimi múnda, áñio arelema, are- are- are- areee ereŋimieṗ oźaḃay kuŝeŋ oro nófon naleḃureŋ. Na mómusimo adianiźiahali kaɭo natami mimimio nunale naime naɭalememoḃen móbuomo moruale. Músimo aḃaḃu nahandeġamieŋ bádine nimo nimobaloŋ amooġo. Paske ñásoo, kudiange nuġuɭo aminiiniġaɭo bulonile, áñi aihaŋuġaɭo niĵee- niĵemio nilanisipotu nemelaa sibiberõ naniriŋeźe nimoḃenźe móo. Alor múnda ómimuxumuhũlomi numuɭo ãã. Áñi aa- amominunale. Meaxuniźumudumo nifiamoġalo áñi anirimiebibirõ, afiarumio bón, tami móreheno, tami more móhieḃo. Memimiomuɭemi foñia fódihieḃo wala fodeb fódeheno oɭeminoñia ámañiomu, eske baiyale buñadianiḃuinitibowa amooġo apiale amooġo aḃosalemeḃosu? Híeḃo epiae híeḃo ehaŋuġarobae, amooġo naro ba- baeb apiale amooġo. Dõk muśemomo muźonenu é- é- íñiwa me muxaxaźen baeb baeb báñi pur afer źumudabor ni monaḃosemi deĵak baihi bumumbuɭeru baeb ammoġo. Dõk iɭeru kazunimi pur aab, iɭeruġaźon éñi pur aab paske búṗiineli borenale niboo api amooġo teamiɭe nísukalulo aiḃizolo aśemañadiamuśe niŋuġaɭo ome baeb baeb náṗiṗine nadiamo. Kuśeḃuġo ókiro afiamiġaɭo kaxoamooġo kónaḃe niḃaiyale bóbombo. Azunibaṗiro ádiabon, ádiabon, ádiabon ma muḃay monarominiḃaiyale moafiamiġaɭ omunaɭomonaeźaġadial monaeźaġadial. Dõk wafiaruźa moi bón ano ómu amoḃe bahale ebibirõ. Dõk mudiale numueŋuos faŋ. Wala ínźe móźiezoġaɭo ee- oriŋo oriŋo mimio muġũ nii baloŋ am- kaźonen amooġo situt fuaġaɭo a- a- amoḃu, oṗomuimi ũ- ũ- ũ- mímili áa- áa- eneli búbuoni búsusuḃo niḃaluuŋi, aariŋubonuni nirẽbobuśe? Dõk purpo źízoruto enafaekua. Źiḃane.